افضل الموسيقى الكلاسيكية لانه يعني اجوف فيها روح اكثر و <hesitation> لان انا بشكل عام يعني احب حتى الفرق القديمة نفس انسينك وباك ستريت بويز يعني الي تكون في فترة التسعينات والثمانينات خصوصاً